Tooh booyekin ma zong’a meu kum ye meu iya da me obu bilu in dan lambeya in lin be bobbeya baah se mou keu baah nase meu keu kpang nase ina meu da dameru meu da in in ning same ga meu da in ning ma me ga m da kun meu beud dombeya meu i in lambeya baahso meu bob kpang ining bobm beya ina ma dan makeu naà neb meu beud domdi se ma kpengsel bobm makeu in teesube bobmdu meu keu kpengsel ori nase meu song meu iya vugnbeya zameya embe yeb booru nimeu bura naameugidmeu beura mom meu beura kun meu beura beu teu zong burah kpangba kpang zong budda baah kou nwuuya aa ina meu saru pat ne meu iya bobe bein beya temu jaya baah kpang geu she baah kpang bobm beya kali pimbeya embe kun dan dom beya kunbeud dan be meya bid binna beya kadwong’a kunmeu beud teu zpng bura jum jum jum jum Ama dun wose val vad teu kunu beu bob damese ni ma teu sunu beu bob damese ne teu keen pana teu vanpana teu ni man pat beu iya dameya ne iyi dameya kpangse kpengselse dunbe ɓabu kpangbe koon se ina beu saro beu bobs eina beu ded deu kou beu bobse in keu na sen geu in fatin zong da mese tooh ama beu iya kun beu bura bil booruro keu kun meu burao ng bilu ni keu kunmeu bura har yeb booruro geu koole meu ibiya dan dombeya ben beya jan in aba keu kali pin ba beu kin dandom keu kuri ba beu ran bein de beu keu kalinase in lamke ya beu iya lambeya beu lam teu ong bilu naah dase vooh dase neburi litpu kunu in teu le’am leen tigeulu ida ben naah pi leesu naah li bere in em keu idaran wo’on geu idan bobm leeh nyedda in ning ma re won se beu bata geu beu sa baahsa beuteu baah sana bae m har obeu bilu indan lambe woraba bob in lina ne dan lina dan leena da gongsi sun keu yeb teuro ja beu i ya vugnbeya bil benya bil booru benbeya beu keu baahnase kpang baahbese <noise>